צו ס'איז מעגליך צו לעבן אן קיין חרטה געפילן. <hesitation> יעדע מענטש האט צומאל חרטה פאר עפעס וואס ער האט אמאל געטון.